Ny salafo rehetra aloha amiko a de m- mitondra hery daholo satria ny vatana manodina anazy ho lasa hery, fa ny fantako izao hoe sakafo mampitombo hery a, ohatra hoe ireny sakafo azo avy amin'ny vokatra <hesitation> ronono ireny <hesitation> ohatra hoe yaourt a, frômazy, de eo koa moa ny voanjo, voanjo koa mampitombo hery.